<noise> Zimsi'a n boi zim yizuo la puan la, tu tari la dooleno, tara kɔkema, tara zimgulesi, tara wɛɛsi. <noise>